﻿خطرة كان كاين واحد الجون هاكا يلعب، حتى لقا مفتاح ، بصح مفتاح حسه بلي الي ديفيرون، ايا قال نسييه، سياه معا الباب تاع دارهم كي جا داخل، لقاه بلي يحل الباب، ايا ما فهمش كيفاش، عاود الخطرة الزاوجة سياه معا باب برانية و توجور عاود حل، خطرا سياه مع البيبان تاع الجيران، قاع ينحلو، و هناك فهم بلي هاد المفتاح يقد يحلك اي باب. كي حكاها لصحبه، قاله علاش مانحلوش الباب تاع البونكا في الليل، و نديو اللي يقدنا من الدراهم و بصحتنا. ما غادي لا يشوفوها مكسرة لا والو. في التالي عولو انهم يروحو للبونكا و يحلوها في الليل. حاجة اللي ماعلبالهمش بيها سيكو هاد القصة تاع المفتاح، ديجا كانت صرات من قبل، و المسؤول على البنكا كان علابله، و علاجالها دار تعويدة، انو هداك المفتاح كي يحل الباب، اللي يدخلو ميقدش يعاود يخليهم يخرجو، كي دخلو هادوك زوج صحاب لهناك و بداو يخونو، كي جاو يح يخرجو مقدوش يخرجو. حتى جاو الصباح الخدامين تاع البنكا و صابوهم هناك، و هناك جات اداتهم لا بوليس، و من هداك الوقت، حوسو هداك المفتاح يدوبوه باش ما يزيد حتى ي-يغوي حتى جان وحداخر.